Embang ndwao lile kwete sisi, kwete simba, kwete njovu mandu kirianga asuwa vanyema vowi hata ngola ni wavandu paveka wawe kaitoshi kasilia lo shilo muou wavo nchoba nangualile